Emi laiesak berhasil tao ma proyek ndia no malole jadi lo depan sone kalo kanu proyek beuk so na au afadan emi ho Ita laiesak an bakubantu ita kerja ho ela ita proyek a semakin malole terus Ita perusahaan semakin maju.